קעי, ס'איז דא ברוינע האר, שווארצע האר, בלאנדע האר, רויטע האר, אראנדזשע האר. דאס איז אלע נאטירליכע האר קאלירן. נאך דעם זענען דא מענטשן וואס זענען נישט פרייליך, וועלכע האר קאלירן זיי האבן. זיי דארפן אייביג עפעס בעסער, און זיי מאכן זייער האר פאלטש. צום ביישפיל: פורפל, גרין, בלוי, און פינק. איך טראכט ס'איז זייער, זייער, נישט שיין, <hesitation> ווייס. עלטערע מענטשן האבן נאטירליכע זילבערנע ווייסע האר, אבער איך האב נישט ליב ווען מ'קאלירט די האר, און מ'וויל נאכמאכן, אדער מ'וויל זיך מאכן שענער אויסזען. נארמאלע האר מיט וואס מ'איז געבוירן איז די שענסטע.